देखो सा हुकम आज री जमाना में तकनीक आतरी वदगी है कि आप कोई भी चीज़ ना असल जिंदगी में ला सको। एक थ्री-डी प्रिंटर अनकत्रा हू कम करया करा है वीर्र अंदर प्लास्टिक लिक्विड हुया है जिना वा अपना बताई चीज संरचना करया करे है।